لو ما كنت إنسان خيروني إني أكون حيوان بري ليوم واحد من الأيام! الصراحة هذا السؤال مرة صعب، ولكن ممكن إني أختار أكون أسد، لأنه أشوف الأسد مرة حيوان قوي، وحيوان مفترس، وكل الحيوانات تسوي له هيبة يعني، وفي الأخير هو ملك الغابة.